Ngaerewa mashoma ngesengetra masara ngaosha rikoni nganusa muusu wo ukeengia fo mafueni ni dawa mashoma mesooka meengi evenesia o meni.